Eh min tefoto mi junngo maako woni haa dammugal man gaddan mo mi ɓiɗɗa juuɗe maako heɓa himɓeeji heɓa nasta